Au ahik tasi a karna au ahik dolu ia nai tasi no au ahik suik no ledonoson so na au ahik suasana nai tasi su'uk no au bisa mete samset ledo dae noso.